<hesitation> Voalohany eka aloha an, re zaza na mbola kidikidy no ampiagnary bisikleta sy tonga de izy roa igny, no ampi- pneu roa igny gn'agnigna fa misy agn'io bisikleta fianaran-daza <hesitation> miagnatry bisikleta io, pneu telo gn'afara, igny eky aloha gn'agnia an'azy, da aroso simoramora zany da refa mihazatra izy alà gn'ilagny amign'iny fagnintelogny iny, da rehefa aveo alà amizay i roy afara igny da lasa e pneu roy igny amzay sisa tavela da arosognao sikidikidy izy da abodanao sikidikidy.